Bon Riisi duu mi yahayi ɗun. Kaa, miɗe anndi tan ɓe yimɓe woldenkooɓe sanne, suuyɓe baasi. E ley finaa tawaa maɓɓe, ɓe njaɓataa neɗɗo fuu ana waawa ɓe. <hesitation> e mornotooɓe kadduleeje du tekkuɗe sanne, saabi ɓuuɓol.